אפאר טיפס צו מאכן זיכער אז מ'גרילט מיט א סעיפטי איז קודם צו מאכן זיכער אז די גריל איז אינגאנצן ריין פאר מ'נוצט עס אן ס'האט נישט קיין איבעריגע זאכן פון לעצטע מאל. צו מאכן זיכער אז די- ס'ווערט נישט קאנטעמינעיטעד פון טשיקען און צו מאכן זיכער אז מ'קוקט דורך גוט די פלייש און אוועקלייגן די איבעריגע זאכן גוט.